<hesitation> Mahakasika karazagna tournevis zao e <hesitation> amignahy zao tsy de misy hoe karazagny karankôry, misy koa le tournevis leha madinidiniky, misy koa le tournevis le maventiventy, arakarraka le vis zegny le tournevis ampiasegny, de fomba fandehan'le tournevis apetraka amle vis de ra ôhatra hoe hanôkatra anle vis tanjonantsika de ahodigna mandeha avy à droite, raha ôhatra hoe hangala azy tannjona e, de ahodigny avy à gauche.